Pos ain unus pocus d'animalis que son conocíus dela su naturaleza solitaria, qu'echan cuenta de sotrus dela mesma aspeci, possimenti ena epoca de reprodución o criança. Angunus exemprus sonin los ossus polaris, leopardus, pandas gigantis, ossus ormiguerus, i pecis roca. Estus animalis passan la huerça las sus vidas al su avíu, marcandu'l territoriu i caçandu de horma endependienti. Essu te cuentu porque muchu más no sé dela custión.